Afaka mampiasa teknaolaojia arao, satria amin'ny zao vanin'androntsena zao mokony alay efa akao aby sy toro-hevitra hoe zao atao raha ohatra hoe ahandro vary zany raha ohatra hoe tsy mahe mahandro vary anao de efa akao mi-clique fogna anao hoe <hesitation> karakory fomba fandrahoana vary de efa atorony akao de zany hitako hoe tsy afaka misaraka amin'ny teknaolaojia my.